Ëntà andé ënt ël pais ëndua parla la lenga për stüdié ël franseis ëntà andé ën Fransa e resté ën Fransa për meis u anchè 'd pi e stüdié la lenga li <hesitation> ën la scola o al travai